Tew daysə mi danə wáse tənənən min yawsəmrəre wanu daŋsə mi ge gen doŋ a doŋ səwgawni ɓusərə tew ayrerə mi ge gen ɓusə gawni di burə mi kpesarə mi re ren diburə ban nəkə mikən nəkə tew daŋsə a lunə ali dukpu tantə a gərə gən rəkal a re wa wə dukpu tantə a gərə gən tew kay are dəkə bəmlə an to may dansə kəre wawəgə wawəwanə rini gərigə ani kə ta bəmlə dansə a də ari nə setə waytə ena rəkal kalkə a katə bə bukbəltə sə a ditə netə sə pa to tew ay a godə gon rəkal mə wəkə gbomlə tarere sə mə di sə məri sə mə wəkə mə pelə gbomləli mən ta wa re nəkə niya gam a gwadə nay di din ya nay a dirə ya wanə dangsə kamə ninni ay nəkə tew daŋsa a nunə ani a ɗakə ɗan mabu gənu ini i ɓu ɓun ɓusə ma ɗakə mari gəni mani ay tew dansə danə ali zərə tatan namsə kpəri a a rimu a a i yiw yin gow wan kan zirə. Sə ebə wakati alunə ali ən yawsənirə gawni mi wanə səw daŋsə misi məsəpa gawni ɓusə rə mige gen ɓusə doŋ a doŋ tukəre gawni mabu gəni əpə rekə mi ren nakə gə mida wase tew ay rerə midə usənə kay daŋsa mikəre ɓusə tukəre allə banda ninni ikən tə in ba mini ɓu ɓusə ɓusə kə mibə oymi on temlə pa min miba mikə ɓu ɓun ɓusə mi wawəwan wanu talə tew ay rerə ipə reka-unsə tuka re mibə mi duyidun mabu daŋsə a retə unsəre ay rerə wəl wase kə mi min may mi rem nakəgə tew kaw dan are nə damsa mini kay daŋ ɓusə tukə re allə a re mi da wase mi mi min, tó a oy bul ɓermə zay gbə da ən anire a mi ni daysə kə bəni ayrə sə kə maysimi law ən midəy lawrə pa mal law, mal aw nə tuksəl deŋsə dan tuk tuk sə ma dəysə pa wan ləy bul al lirerə gam termə zay ay na gen səw rerə a va sə wan ləy sə lamtə lermə zaw ay <hesitation> yaw ay i go sə va za di law gitəre sə lermə zaw aw za ni lermə zaw ay zanə ali ləy buləpa. A oy may yeyə sə va dikə di kə gungə gə an təm sə gun gə law giti mi danə ay mikə pa min nəŋ məkan mikə soysə dem yelere say ur dikəre ən ay damsa mini yabə a re maw ay sə mi ɗakə la ge wan sar lərmə zay ay sə lərmə zay ay noy məkən ida tawrə sə gə kusə nə noytəl ban sə gə urnə lermə zay ay mi kusə nəgə kə a tu la ban sə gə wan kusə za ni i tanu ən ani bə kə sə ləy buləre ban sə va buləre sə gə gə ban za kəsə ar ɗaŋ sə damsə mini dinə ay to lermə zayay a wəkurə gə gə za kə gungəgə law yabə mi danə pa ay məkən re dəykə sə dələkə mi ɗakə la ange dən ettən ankə in wəw zulə pa sə an kasərə dikəre gək gam nəkə niya mi gegen ɓusə doŋ a doŋ renə kə a wanu kanu rə ar daysə ɗakənə in ba mini ɓuɓun ay mibə min shi min temlə pa min mibə mikə gaw ɓushi doŋ a doŋ so mi danə min yawsəmrəre an wanə səw sə mi ge gawni ɓusərə re nəkə a wanəkanrə bi ɗakə ən ba mini ɓuɓun daŋsə mige ɓusə.